Indiah om vist kah niimoodu, et sääl om niguq väega äärmusik, et sääl om väega suurt rikkust, aga om ka ääretüt vaesust. Et sääl ommaq sääntseq suurõq vaesidõ asulaq. Ja India rahvaarv om lihtsält tohutu. Ja Indiah om ka vana hinduismi maa kuulsa sääntse kultuuri ja usu aoluugaq.